Do qeveri lujn role kogja t’mdhaja, do qeveri lujn role pak ma t’vogla. Kur shkon te <hesitation> rregullimi i sjelljeve t’personave, sjelljes personale, qeveria duhet me lujt ni rol kogja t’madh. Duhet me ndreq sistemin që me kallzu qa osht e mirë edhe qa osht gabim. Edhe mundsitë me ju shpërnda baraz krejt popullsisë.